मुलाई यात्राको आवश्यकता पण्न्या जागिर चाहि राणो लाग्दो छ । किन भन्यापछी यसरी यात्रा गरीरहदा हाम्ले झिक्कै कुणाअरु सिक्न पाउदा छौ । अरु ठाँउको सस्कृति, अरु ठाँउको भेषभुषा, कला, त्या के छ भनिखेर झिक्कै कुणाहरु सिक्न पाउदा छु भन्यापछि अब एक्कै ठाँउ काम गर्नु त सजिलो हुदो छ । त्यो सजिलो भैखेर मात्रै हुदैन हामीले कई जब अप्ठ्यारो काम गर्दा छु हामिले झिक्कै कुणाको ज्ञान, सिप लिन सिक्न पाउदा छौ । जसै हामिले अरु ठाँउको कला सस्कृति त्यहाको भुगोल कसो छ त्याहाँका मान्छेले के चायाका छन भनिखेर था पायापछि अज राणो हो । किन भन्या एक्काई ठाँउ भ्याछि त हाम्ला वरिपरि क्या छ कसो छ भनिखेर मात्रै था हुदो छ भन्यापछी जब हामीले यात्रा गरीखेर एक ठाँउबाटि अर्का ठाँउ कामका लागि जादा छौ भन्यापछी त्यइ ठाँउबाटी हामीले झिक्कै झिक्कै कुणा सिक्याका पन हुदा छौ । हाम्ले धेक्न्या मौका पन पायाका हुदा छौ । जब सिकाई धेकाइ हाम्रो जिवनमा हुन्छ भन्यापछि हाम्लाई झिक्कै झिक्कै जिवन जिउन पन सजिलो हुदो छ । झिक्कै कुणाको ज्ञान पन हुदो छ जसो लाग्दो छ । त्यै भैखेर मलाई चाइ यो जागीरको क्रममा चाइ यात्राको आवश्यकता पड्डो छ जसो चाइ लाग्दो छ ।